لو في سؤالين هقولهم لحد عشان اعرفه كويس ممكن أساله ايه أكتر حاجة بيحب يعملها ف حياته كلها ، ايه الحاجة اللي لما بيعملها بيبقى مبسوط جدا جدا جدا ف قمة انبساطه و م- ويعملها كتير وميزهقش وال- الل هي تخليه ف صفاء ذهني كده ويستريح من الدنيا دي ويبقى احسن ف هسأله السؤال ده جدا ، وممكن كمان أساله بيحب يلعب رياضة ايه <hesitation> هبقى مبسوطة برضه لو عرفت الاجابة وممكن نلاقي حاجة مشتركة و نعملها سوا